<noise> Janande hunngaji no mi yiɗi mi nana innde lunngaji may spanish. Lunngaji may ɗo vela am. Mi yiɗi mi ya Spain heba mi ekkita volde be spanish an ankam to be waadatam ko be waadata tan be ɗo waada bana himɓe sanjuway ɗo waada bana fulbe. Gemden maɓɓeɗo vooda am.